Oyi mina a we'ah sokora to'a eeh, vɛwa nɛ bio nɛ yoo, oro ɲinu, ubɛn ma'oro, vɛwa nɛ yoo, ao pari a nii mawɛ,a ɲan'anmi.